בלנסבה, ליא אלכון בדה בלחזה דיאל אלנור מן אלעדם כחאל אלשררה אלי וולה נור משי כחאל אלקיסה פאתתאר, ולקין אלהסאס דיאל אלאחזה אלאולא, כחאל נקطه האנה וג'את ו דווה ו כלשי בדה יתג'לוק, כלשי בדה יבחת' על אלמענה פדאק אלד'וואא, אלאסל דיאלוה סר ולקין פי אללבב נלקאה ב אלנظر ו אלתעמול.